Ma arva, et ku sa olõt sääntse kalli restoraani pääkokk, sis <hesitation> üts sääne väega tähtsä tiidmine vai sääne väega tähtsä asi, midä sa piät mõistma, om <hesitation> mõistma süvväq tetäq.